Ogie va ogie har ogie ne ogi sen ogie han ohehen bhi kponi oe ma ya lue emhiu kpo <hesitation> enogieva abheya kue tin <hesitation> enogieha uki nor gie heu aghifie awofie enogie ne bhu kko oghi do gbe gai aghi gua aghi koka aghi lue mhi hia rerere oni uki nor gie ner ner uki nor gi sen aseye gbegai aseye koka abhe abhe seyi gui yan luemhi hiare-re-re namiele bhu kponode uki no gie <hesitation> han bhe mugbo uki nor gi hion ugbo aseyi yamu aseye fie aseye mugbo aseye fuigai <hesitation> Awo bhe mugbe aseye gbe igha le ai seye si igbo wa ukino ghi ijle <hesitation> aghi gha gbi-ilumhun uni noghi-igbe ilumhun egben uki no ghi owolo ilumhun ese ye wo gben uki no ghi fo bhi ukpo ni akpo ghi ya gben eghe yeyi ugbo bhe egibhe ilue tin eghene adogha ta ebaya me mhin kpohe eba khian ya di ukpon nomon he ebi akhian yalu emhin hia he emhin nawe bhen ka nie yi otobhi eni ukpomon gberani uwe bhe ya aa rie uwe bhe ya lue emhin emhin